iƖɣɛ tuu amɛ nɩɣlɩ lanu ɛwɛ kuni nufɔnaʒɔɛ. Ɛωɛaa ɛfuɛ kenetu nekʋ komɛɛ medze. Oedzuluvle kɛɛ kuu ɛba ketu nɛkʋɛdɩɛvʋ komɛ mɛmɛɛbamɛɛ ɛnɔfʋɛ tɔbasɛ, ɛɖi lafa. <hesitation> adɔ, adɔ biamɛ. Adɔ kuu ɛvu ɔvɔbetu ηɛkʋɛdi kem ɛmui ɛvukɔ mɛmu tedzofue; ɔtabialɛ tiηyɔ. Ɔtɔlɔ newi awo nɩlɩnɩkalo nɩ kɔna nyama ɛkʋ nɩdu kalʋ. Ɛfʋɛ keneyuiedini ɛbamuɛfʋɛ tasɛ. Tatɛkuɛlɛ la ana nyamɛkudu nedini kpaabʋɛ amɛ ɛfuɛ Kenetu nɛkuani komɛ ɛta muɛfʋɛ tasɛ. Tatɛkuɛlɛa atala alɛ ɩɣɛdi kamɛ nedini ku naa ωuaʋɣla bi unakɛlʋ aa uwolu bi adumamɛla. Mɛ bitiɣaɛlaniaa, alɛ ɩɣɛdɩ kam nedini kpaabʋɛ <hesitation> ɛfuɛ keneyui edini komɛɛ adze. <hesitation> ɔtalafa nutatiɣa ɛlaɣa niyaʒɔɛ nuu ɩɣlɩ tala alɛɛ atamisu. Adɔ nɛwɛ ni ɩɩɣlɩ ɛdɩɛ talɛ didie la nɛwɛ. Ɛfue kenetu nɛkʋ komɛ o, mefusuido. Ɛɔ alɛ ɩɣɛdi kamɛ Kpaabʋɛ. Taminɛfʋɛ niɣli ta kɔɔ ɛyɔɛkʋlɛ nɩɣlɩ keyi ne tekele komɛ ooo mɛ ɛbatsiba muɛkʋɛ hŋ ɔta nadɔ ɛ enya nune ɛʋʋtsɔ komɛ anɛkua ɛbatsimu. Alɩɣɛdini kamɛ nɩɣlɩ kpaabʋɛ.